Апрел барои ман бо сабзидан, таровати баҳорӣ ва оғози ҳаёти пурҳаракат алоқаманд аст. Ин моҳ гӯё нафаси аввалини табиат пас аз хоби дароз мебошад. Вақте ки ман дар бораи апрел фикр мекунам, пеш аз ҳама гулҳои аввалин, боронҳои нарм ва бӯи тозаи замини тар ба хотирам меоянд. Апрел моҳест, ки дарахтон гул мекунанд, саҳроҳо сабз мешаванд.